Ank unjúbaru, okáakáaţ iñaŋ. Maa uñaŋumba dí useni ibakëla imëënţiyun cíiwun pëënjuúnk juúnkan ngël pëëwiţ. Cíiwun pëposan ngëëtíisëngun ngël <hesitation> ngëëntúba. <hesitation> ngëëwuu wáncingël bëliyëng tu pur ubo ruka juúnk juúnkan ngël pëëwiţ pur pëposan ngëëtíisëngun.